Mbɛ sii mbɛ kundɔkii ma wa kɛ ko kuŋmbá la, a bɔɔ bɛ na siee mbɛ kundɔkii ma wa banda mu ŋ bá faa amu anda a kásagii anda a sa kpeŋgbé ma, mbɛ kundɔkii ma wa kɛ a bhii nu nua, amu mbɛ kundɔkii ma wa kɛ komu mbɛ a bia, kɛ ŋ kuŋ taa jáa ko bhii yɔ, amu mbɛ kundɔkii ma wa kɛ a kpɛɛ basae ya. Mbɛ kundɔkii ma wa kɛ na leŋɛ nu anu bɛ mãakɛɛ lɔɔ. banda mu na koɔ́yae wɛ, anuĩ naa ko mu maã ŋ nye, mbɛ kundɔkii ma wa a kpɛɛ ya, ko bɛna i sɔ mɔɛ kuŋndɔ kɛmu anu ye ŋ bása, ŋ kɔyae kaŋgɔɔ anu ya a bhii ma ŋye. Komu anu bɛ tana maãkɛɔ mbɛ sii wa kɛ mbɛ kundɔkii ma wa kɛ a kpɛɛ basae ya, tai mu ai kea anuĩ kundɔkii ma ŋ pɛɛ ŋnda, banda mu na tɔɛ-an tɔ́ɔ anuã, kɛmu nu ye ŋ basaa, anda tie jáfeŋ fɛɛ na, kɛ mu anu ye ŋ kɔ́ɔ́ maãkɛ, mbɛ sii wa kɛ mbɛ kundɔkii ma a kpɛɛ basae ya.